aja ntisa katyi ñaku ñaa-m ña yuku ña yasiyo na katye aja yuku ña yasii yo ra ñaa-m uu-n yaa iin tiempu ñakuu kusaá kasiyo ta yaa in tiempu tuku ña ii´kutuku sa´ña kasiyi tyi uu-n kuantua numi tayu ra kua´ña numi ítyi tuura ku kusaña kasiyo nta ya in tiempu tuku ñaa inku tuku sa´ña kasiyo tyi uu-n kuaña numi tayuu ra kuaña numi ityi tuura kuaña numii ñaa tatu´n ítyi´a ra xii ña nakatye ni aja ñatyu taku uu-n yuva ra taku yuva taka ra ña ntukuyo a ra sa´ra ku kuii´n a in kii a uvi kii ra ña´ra kuu sa´ña kasiyo taru ni kisiaa na kukui´ña uu-n u´un kii usia kii a usi kii na kuia´ra nikiá ntu kua´n ña ni kiisia uu-n kana kitili nu´a kana ra ña tyu ii kusaña kasiyo ka ra ñatyu ñaa ukuiña kuu uvi kii a uni kii ñaku ntiaa kukui´ña ra kasiyo ña tyi ntisakatyi ña kuu yuva taku yuva uu-n mostasa ka´an yoka ña yaa ñuu e´ra uu-n kuu yanuu in a un uvu kii a uni kii ra kisia ñaa ntukua in nta+ a ña inka nta´a ntukua sa ntukua´n miaa kua´ña ra tani kisia ni kuu kua´n ña ra ni ku satyo´yo ña kase tyi va kuu sakue ña siyo na katye aa ñaa tyu taku yuva ha´ra ta kua ntukuyo a ra numi ñaa na satyona ña tani kisia ña siani ha´ra inka ixta ra tyi satyona ña kasiyo vii vii ntatena vii vii tyi yanu in ñuu a in ra vii vii ntatena ñara ikara tyoa kasiyo ra ñaka hua ñaa va´a ya´ka ntee ña ya´ka ñaa ñaku ña ku yuva ka´ra tani kisia nu ku kua´n ña ra sani kò´o kusaa´ka kase